<hesitation> komid nina na este komid naura mietkeche naumiacheguet bie chaguet golle to gueniazib to shi- shigawnia ke grada miet lobzaa bzaa mas noladkebllee chakon dient, chakon wranra mieti <hesitation> yilalikishiugaa lchial bgue bzalangue chiexkan xchiengataw sellgataw nara bzayekətaw <hesitation> yengow bdawehebzaa chinilan wendoxt wzakə naturaldonan heguedogon, gaynazen nis yenan cheto shnelan to shitlo, cheto btielon che este to yaax niniyirenench kaldo demerito kaldokedə ta chlangay chiyanomodko <hesitation> komietarawdioꞌ chinalaptiake mo- modkoptialon nomod kwawə shit kotal gawla koshit tley yagweye naꞌ chzakarawni yeshitinnilay bzaa nixtin, chinirerane partne konsinela yaax ke kwon par porke tal chatangonlekow ante gaw yaax mejuert dux nambay ne ni bche to guen to guernie. Toguiniaꞌ demodga gawna bzake este wlatoxoguenlaa to xobglen wla togueniazin gda gucheglagui gone serbid to platen lakayaw chenga ninin nara komid ni- nirawda dodamiet buenni na nimazə wlatgued nie diendka chia xsil xchiawche chegache lalibakayawgat bzaa bakza mode guelgawne shindeg alokwebingə ekwayo bnegon nichelon este kratera ni chekawteloyugs chekawto parnixdogulato xchinila kilandr pakxielera miete kolandr gayoz mase gula tolaa gaw tolaa chegawtolaa choplaa ke cheriorala eklaro ke chiriu nirchutakaw kawla keyaa nilasubgge tgull bitgui edgate parnix xdaw komid kenani- nina kania nina komide naꞌ yirawnillaani naꞌbzaa.